Ɗun ɗoon non dooñorgal ndiyan kañun e innde wonde ana ton. <hesitation> ɗii mbaylitol majji, hono ko woni ɗon koo, ɗun fati ɗi anndanee maa ɗi keɓa ɗi cuuɗoo. <hesitation> Sabii eɗi mbaawi <hesitation> waylitoraade nooneeji faa kuurɗi.